<hesitation> vidu vyakuria vyakilangi, vyamema ukashana masula, yavikirwa kuwa nakila kintu, na ukahakikisha mihogo imware, njuu kira kintuu maanju, visu vimware ukaakikisha mooriya koowakati.